تصحي من النوم الصبح تكون مصلي طبعا لو لحقت الفجر يبقي حاجه مثاليه، تصحي تصلي فروضك كلها، تصحي تفطر وتتغدي وتتعشي في مواعيد منظمه مش كل حاجه داخله في بعضها، لا كل وجبه واخده حقها في وقتها انما اللي بيبقي داخل في بعضه مبيبقاش كويس.